फेरी जे असत तेह वेगवेगळ्या सुवातिंच जोडून यवपाक वचपाक खूप मदद करतात, जेका लागन लोकांक लाम आसपी रस्तो घेवेंचें पेकशा यवपाक वचपाक हैय खूप पातिनी बरं पडता। मी माझ्या भैणीगर चोरां वैतय पोंबुर्फा ची फेरी सुन, तेव्हा चारे वाटेनी पाणी बगुं पोईली पोईली माकय मत्न भाय दिसा आसलो की बुधात जल्यार पण मगेर मका सवंय जाली जेका लागन आता माका फेरी सुन ट्रॅवल करपाक मततय भाय दिसना।